won anin dhubii akasisun dhagho dhub thun dhubi huruathi malsun yaani athin woo athinii hurruu suun khabthethu yaani won khulii dhadhethe ufin hinmidhafetha woo kholfathia hinkhofoltha berre itdhubethu dhubeno hinfetha berre athin won athin midhasa feth khulii hinmidhasitha Bila naam yoyote rusah khadhen walah n yoyote irr hinbanne dhub world freedom thun won akhanatha dhagariftii ishin yaani won freeaffa iyyo uhurua thaa akhanathi hakhian